rariya ni doh vallite ha sedugo shundi boh do valle a sedda shunde mai ha didi jeh diggudhum beh je diggai a senda dhum